Ya kalau buat gembok sih ada juga kita pengalaman tuh cokot tuh gembok tuh <noise> ya dibilangnya gembok nih kita ada gembok kita pernah namanya ngontrak kayak di rumah babe, babenya si reza namanya kita dulu gitu kan pinggir rel kita namanya ya kita ngontrak itu rumah digembok pakai gembok kan pakai kokot itu, itu kunci ternyata ada dua gitu, ceritanya nih kita lagi ngontrak di tempat die dikasih kunci ya ane juga bingung, tiba tiba kita ngontrak kita udah ngontrak dapet berapa hari emang sih dibilangnya kita juga enggak ngomong tuh yang punya kontrakan ya dibilangnya gitu kan dia punya kunci cadangan apa gimana ya kita lagi tiba tiba lagi keluar lagi makan di luar dah tu ceritanya sama bini anak kan gitu ya kita pulang lah emang si malam ya gitu kan namanya kita teman kok tiba tiba lampu kita nyala tuh malam ya kita bingung tuh heran dia kan gitu gembok nih kunci dari mana ini bisa kebuka lha puguh dibilangnya kita cuma satu tahunya kita tahu tahunya mah itu punya kontrakan juga ya punya duplikatnya dia juga megang gitu ya untung gitu peti kemas kita enggak hilang namanya ya gitu kan. Yang kita simpen disitu gitu kan, namanya celengan celengan bagong juga kan ada kita gitu kita ampe sempet ya dibilangnya ini cuman kok nyalah aja tu lampu gitu kan, ternayata ibu kontrakan itu dia punya kunci gitu kan. Kuncinya juga dibilangnya kunci agak agak aneh juga dibilangnya jaman jaman kerajaan itu kunci kalau kata kita mah ya dibilangnya beda pisan itu, makanya kita juga gimana dibilangnya wah ni ga ada kunci ga ada yang punya nih pikiran kita cuma satu tu kunci ternyata ada duplikatnya juga gitu.